Namalengekania omwa okwakwezi kwerikumi neyibiri, kwokwezi okukawunzererayu omwamwaka owosi. Okwezi oko mukabya ebindu binene, mukabya eributhwa rya Yesu Kristu, imwabya amagheni manene, imwabya eribya thukayawunzerera omwaka. Ingye ngamalengekania okwakwezi okwerikumi neyibiri, nga amenge wayi akaghenda okwabiri nabithanu. Abiri nabithanu kyekyiru thukibuka eributhwa rya yesu Kristo kandi ekyiru ekyu abandu banene bakababirilhwa eyabakakolera ibabirisalya ekyiro kyikulhu naba nesyafamily syabu, ibabirisasangangana, ekyiru ekyu wukasangana ababiribulha abosi wukababana Isibyebiru esyafamily sikaminyangana. Omwana wananga inathaminya owananga, okwerikumi neyibiri nikwezi okwesyafamilly esinene sikabananganamu syanyana nerithunga esyameeting erihindana rya bafamiy members. Omwokwerikumi neyibiri mukabya magheni manene. Kandi nahu okwerikumi nibiri thukathukaya wunzererahu omwaka. Neryu ingye namalengekania omwa okwakezi kwerikumi nibiri ebyu nibyobikasa omwamenge ayi erilebya kutse erilebya omwaa ngathwamawunzawu thuthi, eritsanga hawuma nabandu, eribyahahuma, erisuba omwabyalhu byethu ebyathwabiributhirwamu ewabasuku wethu ebindu ebiringa ebyu